اللون الأحمر، دايماً يربطني بالحياة والحيوية. يذكرني بالحب والشغف، وخصوصاً، في الأعياد والمناسبات. زي <noise> عيد الحب، أو عيد الأضحى. <hesitation> بعد <noise> هو لون قوي، مرتبط بالقوة والطاقة. لما اشوفه، أتذكر الحرارة والطاقة، وحتى في بعض <hesitation> الأشياء، زي الورود <hesitation> الحمرا والشفق الأحمر في السماء. هو لون مميز جداً.